<noise> Hairdryer, solemiisi n yi'iri di bala. Di de la magazin se'ere ti pɔka san ni kiŋɛ ta pee a zuo ba'asɛ, a san tara zomto, kiŋɛ ta ba ta pee ba ba'asɛ ti a dikɛ zomto la ki'isɛ magazin la puan ti zomto la ku'e ti a nyaa ta'am baŋɛ yese. Magazin kana wa, di wɔgɛ mɛ zi'an, ana bii kusebego magazin sɛka ti ba yi'ira ti fan la, gee tara zugɔ ti a ni furɛ e, ana wuu wanɛ la ti pɔka la ni dikɛ a zuo la nyaa ni zi'ire gee ti ba dikɛ wanɛ ana wuu fuge e mɛ la ti zugɔ nyaa lɔbera kusebego tuulega nyaa basera zuo la puan. A ni lobe kusebego la la bala ti zomto la nyaa ku'e kalam ti pɔka la nyaa san isege ti ba nyaa yese ba dikɛ sɛla la sɛla iŋɛ zuo la gee sãasɛ zuo la ti a nyaa ta'am baŋɛ nyaa yese nyaa kiŋɛ. So magazin kana me ani se'em n bala.